اكثر شهر حار عدنا هو شهر السابع تموز واكثر شهر جاف هو شهر الثامن آب واكثر شي شسمه واكثر شهر بارد هو شهر الواحد والثناعش عدنا وشهر والرطوبة يعني ما عدنا ذاك الرطوبة القوية